Addariqa albatantin ba karai hubas, batantina dugaga haw badis alkare albahtaj leyya usura kan badissa hubas ilga min tit, ash kan jit badis karai da ya ilkhalad, ya ajibattitani, kan algaid min fog titintin ittallaf dadda badissa hu alma badora da min fuk.